المشاركة في انتخابات والتصويت مهمة، حيث هي واحد الوسيلة قوية باش كنغيرو و نساهمو في التغيير ديال المجتمع ديالنا، الصوت ديالنا، آه بالصوت ديالنا نقدرو نأثرو على القرارات السياسية لي كتأثر على حياتنا بشكل مباشر و غير مباشر، و الانتخابات كتكون فرصة بش نختاروا الأشخاص إللي عندهم نفس القيم والاهتمامات ديالنا، وإللي كنظنوا أنهم قادرين يساهموا في تطوير وتغيير المجتمع.ويحقوا هذاك الشي إللي كان طمحوا ليه